<hesitation> so mi jahowo ƴeewoyde filmuuji kaa fuu, mi yaha min tan ɓurani kan. <hesitation> sabi min tan mi heɓa mi ƴeewa e hakkille baaliiɗo, miɗe nana ko haaletee koo, ɗun ɓurani kan. Sabi, so ñaandu kaa fuu yahɗeede e yimɓe ɗun ɓurani kan. Mi yahda e yimɓe mi ñaanda e muuɗun. Kaa, ƴeewde filmuuji min tan ɓurani kan.